So yolnde e maɓɓi waala so un naatata na un maɓɓiti, ko un yewi maɓɓirgal ngal konden ma jomirawoo on warti.